Au pene a vaikina geku nama inagulura geku ara a inagulura ne aro ola ma guguluna pene ao alu ao kawana wa taimu wa auna wa a feivana wa kwalana au alakana maketi ai ne geku aunilimalima rekea wa gira aveavu rana or geku bukin ma au maketi bukin ra raka makemake veniarana ne au geku fri taim auna wa au wa inagulu a kalarana wa <noise> e waraira pere aro agiana kamu vagi aurai wa numa aonai melomelo ria ga ulaula na a gia au makemake rana kwalana au ariku mapara maki ila melomo ge api oma na aurama ne wa fri taim eve riku na aunai wa inagulu mapara ava aikirana aonai wa melomelo ria ga ulaulana o va ara a laka pia ina a veamaina skul ai ne geku skul melomeloria ge skulina aura ma ama cheke rana wa ila class ai pa va ara skul na ge laka piaina ai geve va nekana ne ma a cheke rana taim rekera wa taim vo o na wa lakano maketiai ne guria ana voi agi or alaala ana voi agi raoparara ave avu na wa inagul ave avuna wa kwalana geku wan kina kavara pe wan kira pie veamai raoparara a avu rana <noise> pene ai aririwana wa fri taim pana wistia wa a maketina.

Wa wa fri taim raka pana iusiagi namanama iwa inaguluna ka ave avu ana ne pakilagia wara guria a voina avoi agina va alaala voina ne a voi agina pene ao taim ave giana auna fri fri taim no taimu na pene aiki ne aura koko koko na ne numa a ava ana wa ne auna kavarana numai aunai wa au geku fri taim pa iusiagia pe numa auna kiakeiara wa cheke rana wa pere ma geria ririwa kapura laka venira ne ava kilarana au numai pana aluao ne melomelo ria, ami kiama pio laka piai ne gemi ririwa pio ve lakalaka maketiai or ariagi ma ani kara pio veavu ra or na au aniani para nanu ria ne ara dina pana pripe wa veaina ava kilarana na pama gia maguli ajna wa fri taim rekeara wa ga meik ius namanama rana rekeara wa ai ga kalaveni namanama rana ne taim rekeara aiga kalaveni namanama rana auna ne ga ga eau na wa gave rakavara aurai ga laka oanane wa fri taim pe kalaveni namanama taimuna iana gava rakavana, na pene ia ugamagi u lu aurai ma aoneka ra aonai wa ua wa taim namana lana e venirana or fritaimga apiana aonai wa ia wa gave kolema vevenina wa gera ririwa irauirau or ma auka vara gave laka vevenina. Gera plen rekeara ga aorana ga folo rana or famili eriai ga laka kwarana <noise> rekeari famili rekeara inara or gera anti anko ai ga giarana aura maki ga laka veriana ne ma gave rawalirana wa pene aikina wa taim interest kopuna ma vanuga aonai wa veavu veavu kolemarai pe pene sansi kopura ga rawalina tiniki kara ne ga laka wa mavuara ga lakana, pene aikina aunai wa ga waikle wai na ne <noise> vanugai makei maketi au kamuna pe wa fri taim wa pe inagulu veni namanama ne ia gera moni rawali raoparara rekea ma pe wiria ne ma gera famili <noise> ma naura <noise> raira raira naura ge skulina aura ne gava kavarana.